No Hiina kultuur um jälki perädü vana kultuur. Üte kotusõ pääl um tuu riik nii kavva olnuq. Ja sääl ummaq iks perädü süväq juurõq, kõik tuu taoism ja konfutsianism ja perädü vana budistlik kultuur ja kõik tuu.